صعب جداً الإختيار بين الاثنين، بس لو كان لازم اختار، كنت راح أفضل فقدان السمع على فقدان البصر. <noise> السبب إن فقدان البصر، <hesitation> شيء صعب جداً. لأن البصر مهم جداً، علشان نشوف العالم من حولنا، ونعيش الحياة بشكل طبيعي. أما السمع رغم أهميته، إلا أنني أجدر اتكيف مع فقدانه بطرق ثانية. مثل <hesitation> تعلم لغة الإشارة، أو استخدام تقنيات تساعدني على التواصل. لكن البصر- البصر يغير كثير في حياتك.